Amitwok cho chame anee, misiing ko githeri. Githeri kee koteswon nguvu, koteswon kimnateti, kichapei kiiy githeri ke mixenseni marakwek, pandek <hesitation> ki yakichape githeri ilali maati, icheng marakwek iruri, ikwei pandek kotililituni, aki akiuni, siinde maa. kotai inde maa ii komaa, kailaal maat inde peek cheyamei. Koo chemukanchi aas akikany akoi akoi ko koruryo, taikoruryo ii cheng i cheng i cheng kitunguik, isheng icheng nyanyek, i itoni aki akiwai iwai piasiki akiteschi. Akii ikel kotai iroo kiikele iroo kikelee githeri tako iramchinii piasik takoroki indei piasik iramchi kitheri akikany, akikany akinde inde chumvik. Akikany koo kochamukanchi iteschii iteschii supu kidogo. Akikany kitokok kotoko chamukanchi komie, akikeny akoi koruryo viasiki, i i mixen ii aki akisutu. Akiserven kitheri kora, koo amuu chachamee githeri koo anyiny tes teswan inguvu ing porta. Ako ako akotoreton anyor akot, akotaretan apiyo komieiyi.